طيب الكراسي بتاعة العجلات دي بنشيل بيها <hesitation> المقاين و <hesitation> ممكن برضوالعيانين في المستشفيات بالكراسي بتاعة العجلات دي و <hesitation> والناس <hesitation> البيكونوا مكسحين برضو ممكن ينقلوهم بالكراسي المتحركه دي